Raha misy ino avako anao kara tsary ninenanenana enao niagny fa misy ino misy problema ambara za ngia problemanao o zany zah ngia afaka manome sosokevitry ana na ino na resaka fitivana na resaka ino ngia ambara za fô ngia fa tenga vonona ngia za hanampy ana satria enao namako tiako anao de vonona za anome sosokevitry agnao moa ambara zaha.